To̱o̱ ang mii ara i dignek mii waza gweri gwa'azzi, i dinŋe gweri gwa indo wo̱nkrə dii dooli go’ i dinŋe roo. n dag n no̱o̱ gwan gweri-gwa haa n be̱ to̱o̱ diga eri npu wi komna sə n ruuto n n daate̱ dəllə gweri gwa'al sə n gətəna markarə. n zaa nrə gan alarba rikak ara gwan mii sam sə n gamnak n gau alarba mii maza alarbazzi, noka ni riik ara mirə n gamnak āā eki ara boo, n dagən sə n nōōnak sə n zaa sə n mee rigəta ni dəllətte ni n ina marirə ni i go'ro dəllən bisa ga koyar bisa ga ni mai ni i kabrusən, dəllə te'kaa n so ina i kubru sənen sosu n zaa n rə be̱’ haa sə n rə kam kiiz gwan eri alarba eri. To̱o̱ rikak ara mii dajamnan alarba ama dingkarə bo i dinŋe gweri-gwa. Wo̱nkrə dii dooli go arāā i dinŋe miik āā eki noka riik ri ak mii n no̱o̱ gwan eri n dag gwan eri n kam kizz gwan eri bo, inde alarba n zappi naa alarbak n āā n rə kam kiiz roo n zaa n kam kiiz alarba, n no̱o̱ gwan alarba, no̱o̱ kāā ni gwan mige e lailai mi n heisapu n kang mina riak n daksapu kanba kiiz zo riakgə mina n kang kiiza mində zulloz, gapta ni mariəə diit kāā uri rə dii eti daksepu. Nokariik n ii nka wo̱m gwaaga mində zallək. Mina nka gau dooso naa kiiza miiz. Soso mina nka gee bilna esse̱e̱ yangi ma sə una essakak eki no̱o̱si ii to̱o̱ erizi sə min ke̱e̱ sə n kam kiiz soo su bil ese̱e̱ yangi bo to̱o̱ rikak yangiya rooi riaka ii uri ma i reepu kiimre ii uribo i kamsa pu ki. To̱o̱ uki sə mi riak n gau rieri haa ri ak npu gwan inde̱ dəlla gwan ində alarba ellirə haa g riak npii roo